Muzwa atuɔkɔ adu ribli jijili alɛɛ wa idankɔ jijili nwa kɔ adɔntzɔ anzɔrɔ nga lukpɛ kikeu kɔ wa jijili nwakɔ adɔ ntuɔ nɛ anzɔrɔ aga lukpɛ awa isa wa jijili nwa kɔ adɔ ntzɔ nɛ ba nza kutuma lo kɔ anza zɔrɔ na, jijili nwa kɔ adɔ ntrɔ nɛ ba nza ga kɔ adɔ zuzwa kɛɔ anza zɔr ɔ na aso ko wuni bɔ kɔ an zɔrɔ nɛ awzɔrɔ kɔ anɔ sasasasa ba ishishe munɔ, jijilin wa kɔ adu ntrɔ nɛ arzɔrɔ nga kɔ antɔ ribli kɔ nɛ lagba anna isɛ bɔ anza kusru kpɛ bɔ anaakutuna liyi bɔ auzɔrɔ de naa kɔ zɔrɔ kɔ andzi aga zuzwa ama dɔɔ nɛ, trɔ jijili azwa gɔnɔ nkɔ jijili adɔntzɔ ancɛ osi kɔ nkowa nkɔ jijili adon tcɔ anzɔrɔ anɔ ngakɔ azwa nɛ madɔriblikɔ wa nkɔ jijili adɔntzɔ anzɔrɔ aga zwazwa nwa kɔ miyɛyɛ kɔ ma ba cɔ nɛ, adza kɔ ma ba zanmalɛ nɛ, trɔ kɔ adɔ ribli jijili nɛ adɔ zuzwa wa ɔnsa awa si ɔnbɛ nga kɔ ba yaka kɔ nga kɔbata kɔ wɔ zɔrɔ kɔ ɔzɔrɔ nga kɔ ba ta kɔ wɔ kan zɔrɔ nakɔ ɔkan zɔrɔ na <hesitation> ɔdi nyɛ kɔ acɛnɛ ɔtrɔ zuzwa nɛ kɛ na ama nkɔ ba ta kɔ lɛ nganɛ kɔ ɔdu zɔrɔ a dzidziwa ɔtɔ kɔ ɔzɔrɔ na mada trɔwɔ aza zwa nkpi wɔ muna trɔ wɔ aza zwa nkpi miyɛ ma ama nkɔ nga kɔ ɔzɔrɔ kɔ azuzwa weewe kɔ ba ta kɔka. Ngə nɛ kɔ ɔzɔrɔ nɛ adɔ zwa mu kɔɔzɔrɔ naga kutuma kɔ ɔdɔ zɔrɔ nɛ kutums nɛ adɔ zwa mu kɔ ɔna kutuma nɛ na ga ikukpla ko osi dɔ nɛ ɔtrɔ kɔ osi ama dɔ nɛ ama dɔ kɔ ɔ zɔrɔ aqa zuzwa wa ama dɔ kɔ ɔcɔ oko ama dɔ kɔ zɔrɔ aga zuzwa su kucɔ mbaya kɔ ɔ zɔrɔ aga dɔ kucɔ wɔ nɛ ipɛrɛ kɔ la na la kuyo iko asi kɔ ba ta kɔ gan ɛ kɔ la pisɛ kɔ la zɔrɔ na mo kɔ iwɔ ma wɔ ma nna wɔ ɔma na, ba ta kɔ nga nɛ kɔ iwɔ nzɔ rɔ dɔ ba nabo kɔ wɔ dɔ ntɔ bɔ wɔ dɔ naga bɔ osi abini budo mijɛ aqa kɔ ɔme nga nɛ ɔma na osi kuma anza nmalɛ ɔsɔ bɔ minyɛ kɔ badu kuyo kosi ɔsɔ wɔ banze nmalɛ ɔsɔ wɔ ama trɔ kɔ adu riblu wɔ nɛ wɔn za kpɛ wɔsɔ nyolo ma wɔ no nyɛlo nyi aga lo ma wɔ ko kucɔ du nyelo ma wɔ na kuwo icɛsi kɔ yi na cɛsi na tɔ wanɛ adɔ dzi dzi aga wa kuma ididrɛ wɔ kɔ ɔdidrɛ lukpɛ rubɔ nɛ ɔdu zɔrɔ kucɔ wɔ zuzwa wa na ɔdu zɔrɔ kucɔ wɔ dzi dzi na domi ipɛrɛ lo ɔtrɔ wɔ anyiya ina dzo ba yiya ina zɔrɔ dzi dzi nkpilo wɔnpɛ yɛnɛ ma cɛnyin kɔ agbla wɔ rina wɔ kɔ zuzɔrɔ zwa zwa kɔ ɔlɛ kɔ ɔ zɔrɔ dzi dzi dzi dzi to wɔdɔ sɛmɛ awɔ wɔ ɛ namo kasi bini kwaya la aga lɛɛ wayi a akala aga lɛɛ cewa kɔla bɛ duniya nɛkɔ la nyɛrina lakpɛ awa si la bɛ rukpɛ rubɔ nɛ kɔ la nyɛ rina wukpɛ miyɛ ritre la azhɛ zhɛ zhɛla la kutun kɔ ndaza nɛ kɔ tɔ wɔ anɔ zwa dɔ. Minyɛ la ablɛ kɔ ba bɛ lukpɛ rubɔ nɛ la ain nkɛtɛ ba swanya ba wo nkɔ ba dɔ nyɛrina dzi dzi wa trɔ ba anza nɔ zwa duba ma, mucɔ la dvi da nyɛ kɔ ila nyɛrina nawa zuzu ila kan nyɛrina nawa ku kɔlɔ na ɔni nyɛ kɔ ayɛ rina nawa kukɔlɔ weewe nyɛnɛ apisɛ kɔ trɔ kɔ anjɛmɛ lukpɛ rubɔ nɛ muna, ama nkɔ lanyɛr ina nawa zuzu tvɔ la auzwa dula, lan za nmalɛ ɔsɔ tvɔla lama lantambla lukpɛ rubɔ nɛ rqankɔ <hesitation> minyɛ kpola nɛ ba yaka lanɛ kɛ na mɛ pɛ ka nwa nɛ kɛ na mɛ pɛ ka nwa nɛ adu lukpɛ akusrukpɛ akasi bɔ ka si a bini yaka ila kukucɔ di ablila minyɛ ritre la minyɛ kpola mumru la mucɔ la Har inɔ a ma isilɛ za shi kɔ ba dɔ kukucɔ du mucɔ ɔsɔ mumru nna la nini nza mmyɛ nɛ de minyɛ blɛ ba dubɛ lɛ bɔ? Mimyɛ blɛ awɔ ba asɔmɔ tunu nyinyɛɛ wa nnɛ ndɔ dala ɔka nɛ isia wanɛ kɔ la nɔ minyɛ kɔ la pɛ kɔ ɔtrɔ la adu zwa dula bɔ. Nkɔ ɔtɔ la adɔ zwa dula bɔ lan zɔrɔ aqa zuzwa ayi lanzan zɔrɔ aqa dzi dzi ma nkɔ ɔzɔ rɔɔ aqa zuzwa na iwɔ aqa zuzwa na iwɔ na vuvawaɔ wɔ ina kɔ ɔtiɔ wɔ anza n nɔ zuzwa dɔɔ na kɛ na ama nkɔ wɔni kɔ ɨtrɔ kɔ osi ama dɔ nɛ adu zwa bɔ aln yɛrina nawa zuzu wa ɔnzɔrɔ nqa kɔ amudu kɔ nɛ cɛnyin kɔ minyɛ ma ba nini wɔ ban mɛrɛ wɔ ba nini wɔ ban kwan a wɔ ban nini wɔ ban pisɛ kɔ iwɔ ma bɛ yak a ba kutu rina cɛnyin kɔ ɔtrɔ ba anɔ zuzwa duba mada. naa kɔ ndu muno kɔ ndu pisɛ ida duyi nɔ kɛ